Iu cercu di dòrmiri sempri ntra li sei e l'ottu uri a notti pirchì cridu ca chissu è lu giustu tempu pi putiri arripusari la notti. Quannu dormu chiù picca mi sentu stancu e chinu di sonnu. Si si dormi chiossai di ottu uri è tempu persu, pirchì nun avemu bisognu di dòrmiri accussì assai e inveci putìssimu fari cosi duranti stu tempu persu a dòrmiri superchiu.